<hesitation> Raha aminahy manôkagna kiva no tiatiako satria o ny antony kiva o voalohany afaka miaro raha ôhatra hoe misy tahotra anao dia afaka magnampy ana izy; afaka miaro ana izy ary tsy magnadino ana koa na aiza na aiza tany misy ana dia avy akeo mahatsara kiva koa raha sagnatria mandeha amin'ny lalana tsy azo honogno dia izy no afaka mitarika anao amin'ny lalagna tiana homboagna.